I aminahy manokana malôha e amin'ny le izy mihaja zany, e voalohany malôha, zah maloha ata tsara za kiraro talon tsara volo anahany tsara sôrako tsara, avakeo ko ramoseko tsara mihaja tsara de gatô ngeda gatô avakeo amin'ny hôtely ngeda ko zay magnagno azy, aveo i vaiavy vaiavy ngedangeda zagny mampitovy lamba lava avakeo misy lalahy ngedangeda mampitovy lamba sady mandrioka zareo avake zany le tena mihaja aminaha.